जु कालिंची तेकू पहले गिला करी गिला करी ते तेमा सर्फ़ डाली ते जख दाग ची लग्युं तख थोड़ी देर रगडीते छोड़ी दिया फिर साफ पानी बिटिन तेते छाल दियां फिर दुबारा तेकु अछि तरहं रगडते धुप मई सुखानकु दाल दियाँ